Aween xuqke la, la la ke kb'ixik la ichaaj nim, nima tyeemp xtk'ob'ik ataq xqmuul xaq xtiqya'n xtk'ob'ik rech jun semaan ju k'eeb'semaan jun oxib'semaan qa utz ya xtmloj xt ya xtq'eyik ya qach utz chik xtiqtiij cha' qb'an qmuul ju juke ichaaj xtiqmuul ri saq rwooch ya ri b'ay ri saq rwooch kir ch'iij, kirch'ij ri saq rwooch rech jun iik'toviiy ween ri saq rwooch xtiq tiij n'oj k'o ke la qal por ejemplo la tomaant kujcha'che mit qmuul ri tomaat miiy ya si qatz mon ya este nim chik rka'ixik ri tomaan rech oxib'kjib'q'iij ya xtq'eyik ya qa utz chik i q'eynaq chik i qal utz rtijik enkamb'io kopli kinbp iij nk'i ri saq rwooch ri sanahoria la, la cebooy kir ch'iij re la' xuqal qatz kir ch'iij ratit ri kq'eyik entonces lo ke qb'an chi' qal xtiq k'tu'l yaya okk'orii' por ejemplo saq rwooch xuqke ri ichaaj qa qatz xti'qmlu'l ri ichaaj ojk'ori porke ya jun raat chik o ya ruk'wu jun jnik'wu q'iij wu we kpo'y ri ichaaj. Kpo'y ri saq rwooch kpo'yne'njeel ki' po'yiik ri ichaaj xtiq muul ajwi' kopli kinb'iil nk'i ya jun semaan ju iik' hau q'eynaq chik qache chik qatz utz i qautz xtiqtiij xkuj yab'rik chikchi' rmal b'erchikchi' xtyo'k riib' jun riytz'am k'u'x chqe porque qach utz chik xtiq tiij a todaviiy ri saq rwooch kirch'iij ri saq rwooch are'kri ri xtiqb'an ri jnik'ri xtiqtiij ri ichaaj ri saq rwooch sanahoria njel k'ri' n'oj xtiq k'ool awoor si xtiq k'ool ri saq rwooch ween wa' chi' xtiq k'ool wi' a xtch'ij jun iik' tch'ij nelo jun semaan rech xtiq tiij.